Pata, pata angi labo dau, dau be aja mane'es kandadi kain lenga, ma ma ne'e si kandadi kai sia ndadi keluarga mu, ma ne'esi kandadi kai sia weimu, rahimu tapi pala pata toi waup, labo cinar angina. Pala sewatipu pata mu cinar angina, loasi dour de'ni laom dour de'ni laom, na siwe kombi, na mone kombi, di kandadi kaim weim ato di kandadi kaim aum, pata toip patap. Siake bune ndair bune, sia na sambea ra bune ato wati, au agaman, nasakolah tabeku, bune ruku rawina, bune daum tua dohona, lain ba nuntu ntaur wara ato wari watire watisi ntau wara do'o la wati jandede, loaku pata, loaku tamba caru kai di ruku rawi, dilampa kai ndai tatando pede. De nuntusi nikare, nikakan indoku ru'u masamporo tapi nuntu nikakan. Rawi mori di karawi sampe made, edep si poda kain, rawi mori pala ake loasi di nenti bandai ke sampe made sekali nika. <hesitation> ede penti kain pata, pata, bune doum tuana, bune keluargana, bune siake ma siwe pa to mone pa, andou ake bune dipata kai bandai penti poda, ede ba bau, na ngarana nika ni mori sama labo, ma- ma- ma- penti podare wausi mori sama, diraho ba ndaire sampe sama sama made. Na edeku pentina nika ke ndai pata poda, cuo di dou dinika loa ndai. Bune ndai dou mbojo ne'e nika lao dou makalai rasa, waur lain kan waur lain cara mori, dirawi, nuntu, ngaha, ta be'a, waur lai, na penti poda ndaike, cepe kaina ndai dou mbojo, ne'e nika lao dou makalai rasa, pehepa dou jawa, mbojo lao dou jawa kan waur lai. Bune nuntun, bune tabe'ana, bune fikina cara mori, bunesi nggahi doure etos kerja na bunde dou jawa lao dou mbojo waura lai. Na, makanya ede wauk penti poda kaina ndai pata, pata tabeana, selai pata ndaina pata cinara angi ede dohoni, doum tuan dohona. Bau ku penti kai pata doum tuana, de mambei restu di kacampo kai angika doum tuan, ede. Na, porona pata angi labo kelaurga dohonde penti. Ngara dinuntusi bune ru'u ndawi hubungan mataho, di kandadi kai wei ato kandadi kai rahi.